يعجبني العب بزلز او الغاز علموبايل اكون بحدي كثيغ تعجبني الالعاب من كنتو زغيغي يعني هاي الأنواع من اللعب عادةً انزلا عل موبايل ومرات اشقد ما اظل العبها يضيع الوقت واقوم امسحها حتى اطيق اكمل شغلي لان كثيغ تعجبني